Ndikka kondei alaata wolwoo gonga Ko ɓuri waɗde neɗɗo ndi luɓiɗo ngam ndi waɗi njiɗgol e haɗinɗo. Luɓiɗo ngal waɗi waɗde no anndina faabaare e ɓuriɗo hol no ɗuum waɗata. Ɓe faala neɗɗo luɓiɗo waɗi waɗde feertondirde mo e ɓuri ngurndan. Mbele pessimist ɗum waɗata, ɗum maa waɗa ɗum ngal wondi miijo mo ina tiiɗii, kono waawaa waɗata yamirde e waɗiindi.